أشرب تقريباً من لترين لثلاثة لتر ماء يومياً، يعني حوالي أربعة عشر لواحد وعشرين لتر في الأسبوع ضروري منها المي.